एशिया खडांत आनी हिंदू महासागरांत भारताचो विचित्र जागो असल्या कारणान उष्ण पावसाळीचां हावामान आसा। भारतीय उपखंडांत उष्ण गिमाळो आनी शीयाळलां मध्यम थंड आसता। हिमालयांत शीयाळलां सांकांत थंड आसता, जाल्यार गिमाचो काल माटसो उष्ण आसता।